Oli babé gataas waŋi, aw bémundum umooj maal ukaan ma séséét mo nuñumé émooj injo ufaak numundum uhay, aw bugahay waañ wawu; uhay wo injo ufaak mucé maal muto maan uñumé éŋa miin ufolo gataas gagu ufaak, mais do gataas gagu aw bétaas sin éséfuno inja wañi uséét nutééb uhayéén; yo écimé oli babé gayaas aw bémundum uŋéés maal ma séséét miin utaas wañi imbi uséét.